اللغة الأجنبية لي نتمنى لوكان نهدر بيها هي الصينية خاطر تبانلي لغة صعبة و حاليا تعرف رواج كبير في العالم و بزاف ناس يحبو يهدرو بيها خاطر الإقتصاد الصيني كبير و مليح و راه يتقدم عام بعد عام.